Gh'é a fæña normale, ch'a s'addeuvia pe fâ tutte e cöse che se fa co-a fæña, pan, fugasse, torte, pasta, eccetera. A fæña normale a l'é quella de gran duo. Pöi gh'é quella de faro, de riso, de çeixai e mille atre: s'addeuvian pe quelli che ghe fa mâ quella normale.